Eyindi ndaretsangamo shhh ndaretsinyamo tsaa amatsi konyene kachanganye, ivekhooo indayi kidogo, sa sa- nsetsa nenyala avantu vanyinji vayanza echuisi eyamaembe watu alafu vetso vori valenyanya echuisi ya monanaai enchanganye nende amaembe kenako, sa tsise mangondo ndarumishiranga khunyola khunyola khurula mumaembe keneko echuisi ya maembe ndatsia nengula amananasi nendomba, nechonganya namaembe kenako, echuisi yamaembe na mananasi ndavukula, norusyia amakhova kamananesi, nokhalaka etsinyama tsenetsu novukula nende maembe kenako nochanganya alafu avantu vayanza avunulu ndaretsanga ndaretsanyamo shindushosishosi taci indavetsanga endio avantu venyenga echuisi ilikhoo. Ilikhoo noluyia alafu venyenya echuisi. <hesitation> Inyifu ndaveresiongo, natukho avuntu nenyola ombu avanti vetsanga vavola ombu everesie echuisi ya yepituruiti. Kochira avanti valichi nende umavanga mwimbili ta, venyanga ombu vanywe epituruiti evatasiakho amavanga, mwimbili, navaombiranya tsipituruiti tsenetso. Notsitsanga khusuka nekhava tsipituruiti, enduvia omakhova keikulu kosi, nenda mumashini nendasiakho matsi kidogo nevalompira neveresia venyenga evatisiramo tsipituruiti nende matunda kandi vosi ndavakhoriranga endio. Sa ndanyola ombu kawo umatunda kamperesiango tsisendi tsinyichi kandi tawe, ndanyolaombiu maembe nende manana. Si niko kavetsanga khukula tsisendi tsananyolanga mu_nini mumaembe nende mature na- ne- nasevanga, tsikhonyokho khukula khukula matunda kandi nompa khurumishira makhuva kache. But tsishida tsonunyolangu avundu amatunda kano kaninanga ebei sana. Ahh tsisaa tsindala nanyolanga mbuu, matau nukha kula matunda kano kandi kenonakhanga sichira oluya nulinyinji saa tsenonzo. <hesitation> alafu khandi tsisaa tsindala lwandatsitsanga khukula maembe kenako ndanyolangaa namavisi manyichi kaa kabidi empukule amaembe kenako erufie omwene. Nerufia endio kandi ketse kavole, sasa wenao nda ndatsitsanga hasara ingali sana nombo tsisaa tsindala ukurire maembe kenako nwitsa khukhalako olompirekasitoma wanyolanga ombu manyinji namalulu sana, kabidanga ombuu empukule matunda kandi kama mananasi nombaa watermelon endasamo kalompekhoo ooo ovunulu kidogo lakini kenako kampetsanga hasara inyichi sana. Ndakhenyanga serikali ya county ikhukhonyekho saatsino khuvere mulikizo vantu vatsire vatsire iwavuo.

Alafu valasikala awenawo, valakula eshindu tawe, onyole usiku yenewe ukusie vundu futifiti tsi. Tsisendi tsonyororire netsinditi sana keneko niko makhuva kakhuvuriranga mubiashara yetsichuisi tsino.